في ظهيرة أحد الأيام، بينما كان الطفل يلعب بلعبته المفضلة، فجأة، سمع صوتاً صغيراً قادماً من اللعبة. استغرب وجال: من وين الصوت، بعدها تكلمت اللعبة وقالت: أنا مش مجرد لعبة، أنا كنت جزء من مغامرة قديم. انصدم الطفل، لكنه قرر أن يتبع الحديث ويسمع القصة، ليكتشف أنه كان يمتلك لعبة تحمل أسراراً من زمن بعيد، وأنه في مهمة سحرية ل <hesitation> إتمامها.